أكيد الاحترام أكتر أهمية، لإن هو أساس أي علاقة ناجحة، والحب مهم بس بدون احترام مش حيكون في اكتمال بشكل صحي، الاحترام هو اللي يحدد استمرارية العلاقات بين الناس وتولي حاجة مهمة الاحترام.